Pulat munen mi njoft ftyrat e njerzve edhe munen mi majt n’men deri 100 ftyra t’ndryshme edhe n’qofse kan nejt n’distanc nuk jon pa ni kohë tepër t’gjat’, kshtuqe kan kujtes’ kogja t’fortë. Kur qent edhe pulat jon besnike, edhe momentin që ato e dojn’ pronarin shfaqin dashni tu e njek edhe tu ju sill gjithë te komt se kan qef me kon gjithë n’afërsi t’pronarit.